<hesitation> Io manko samy magnan'anazy e, f'izy zasha, magnano akoa gn'anahy aloha r'ohatra k' <hesitation> ahandro akoho, gn'endasy e tena itiavako anazy, izy misy avao koa izy magnano akoa gn'akoho gasy io zany, raha ohatra ka <hesitation> asia ranogny igny angala ranony da sara avao koa, ahisinao amign'ao izy ahisy ame vilany, de hisinao rano, da hisinao sakarivo sy tongolo kely izy da andrahoignao, da raha mandevy izy ka malemy da bataignao, sany masy be loatry.